Ámi ámi mmanáke ké ánnáng, mmá Iḱo. ánnáng, áta ńkpḱpón ké ntak? ámi mañana. Ké ĺlung ánnang, núng nḱṕon ke ́llúng. ánnáng, mma íko ánmńg ádeh́e éma étan. áfo áyie éwaha, ádede éche ágwo, alib́a, éma étan iḱo ánnáng, ńah ákpóṉ. úto̱n áko̱p álio̱no̱ sé etan ebahá áde. nták ánehéké mma iḱo-annang ádedé ídede échon agwo̱ aliba ké llūng annang. ajid, ami la etan iko annang ajid. aláko̱p. <hesitation> étúk iní aḱe ánye ab́ah́a. aḱpeb́a ákpéne ána átuho̱ esitótió. etan akpankpon ake ekom llung annang. ećhen ágwo álieli ábahá uchen Ifan. ke llúng ańnáng akop átuho̱ ákoḿ. lĺung ańnáng. ejo áchéléké ańye. áwo̱ ámech́ele agwo̱ áyon ńkpo áwo̱ aȳon ko̱ ib́ade, échen aǵwo áke. abaha, akpeba ajoho, usen iba, ita. átuho at́an iko̱ ánnáng, ńtak m̃maha. Ik̃o ánnáng ad́ed́e. adé mḿemém aǵwõ. iso̱p iḱo̱p.